בּאש תְּחַזֵּם אֶלְשַּׁנְטַה בִּכְפַאאֶה חָאסכּ תְּבְּדָא בְּלָאִיחַת אלחְוָايְיגּ לִי גַּאדִי תְּחְתַאגְהֶם, בּאש מָתְּנַסָּאש וָלוּ, דִּיר אלחְוָايְיגּ אלתְּקִילָה לְתַחְתּ בּחַל אֶלְסְּבַּאט וְאֶלג'אקִיט וּמִמבַּעְד זִיד פוּקְּהּוּם אלחְוָايְיגּ אלחְפָאפ מְטּוּיִין מְזִיַאן, נִסתְעְמֶל אֶלְג'יּוּב אֶלְסְּגַּאר לְאלחְוָايְיגּ אֶלְסְּגִּירָה בּחַל אֶלְשְּׁרַאבַּאת וְשַּׁארְגּוּר, מַתְּדִישׁ מְעַאקּ בּזַאף דִיאַל אלחְוָايְיגּ לִי מְשִׁי דָרּוּרִיּין וְחַاوֵּל תְּחַלִּי שְׁוִיָּה דִיַאַל אֶלְבְּלָאסַה לְתַּקְּדֶּר תְּשְׁרִי מִן דִּיקּ אֶלְבְּלָאסַה, אֶלתַּנְظִים הוּوָא אֶלסּِר בַּאש כֻּּלְּשִׁי יְדְחַל בְּלָא מָא תְּעַגְּלֶבּ.